<hesitation> Moroko hi <hesitation> aburuakhi <hesitation> abueklaakle mea. <hesitation> Tui pui mbula om te boruakle. <hesitation> An ramchung lamdawa om boruak te ayin ang lau em em trena. <hesitation> An tatsika te hean <hesitation> tui pui mbula om ten. Tan an lum sok la yin achunga om te tan ang lau phokle sok trena. <hesitation> Mars le mea te hean. <hesitation> Temperature te. Atla neamdawin. Rua te boruang sok trena. <hesitation> Tuming nu tsuan. <hesitation> Kua run lum tsava. <hesitation> Tui pui kambula om te pey tsuan. Tigrisom li ay chung te. An <hesitation> nei trena ne. Tuming nu tsuan. September ratangin boruak te haan au daichaw le trena. November cling. <hesitation> Daichawa ruatepo. Asu mundale ani. <hesitation>